फ्रांस के विन्जन में उच गुन्टा वाली समागरी का इस्तमार करल जाएच्छे फ्रांस के विन्जन में ताजा। प्राक्वितिक रूप से उत्पादिक समागरी भी पाल जाएच्छे फ्रांस के विन्जन में जड़ी, बुटिया और मसाले का इस्तमार भी करल जाएच्छे। पर <hesitation> फ्रांस के विन्जन में वाइन, पातनीर, जैतून का तेल और मौसम सबजियां भी सामिल हो खत छे। फ्रांस के विन्जन में क्रोई सेट, ब्रियोच, क्विच लोरेन और सोका जैसे विन्जन भी सामिल और से करल जाएच्छे।